<noise> Nazzete, kullum a nder seyo. ta wala shede ba nazzete kullum a don mberde ma e metti, a don nder bakin sh a don nder bakin shiki eh fu hausare kenan ko. To sa'an nan shede bo nazzete ngada mbongal, shede nazzete ngada kallugal. Shede watte soda ko ngiɗɗa, pat nyama njara bornoɗa, ngaɗa alheri ngokka mo ngiɗɗa fuu e nder yonkinta ku mada. <noise>